لقد قمت بزيارة العديد من الأماكن مثل مسقط وهي العاصمة, <hesitation> يمكننا زيارة الجامعة السلطان قابوس, والمتحف الوطني, لقد قمت أيضاً بزيارة جبال الحجر, وهي مكان رائع لمحبين الطبيعة, وأيضاً وادي الشباب, ويعد من أجمل الأودية في عمان, وغيرها من الأماكن, وكذلك رأس ال <hesitation> جنز وهو مكان ممتاز لمشاهدة ا- السلاحف البحرية وهي تتكاثر.